Le diferense principai tra can e ciat a sun chë ël ciat al a i barbis, ël can a i a pa e pöil ël can al e pi al e pi da guardia, mentre ël ciat a la fa pa e cuindi <hesitation>